Aha mazaagwa gangye, ninjaguza eky'okubanza ndikusiima Ruhanga ahabw'okumpa omwaka musya n'okukura ekindi, ninsiima abaziire abanzire bakandeeberera kuhisa ahi naahika, njaguzaho na banywani bangye abiikiriiza kunywana n'obuntari, n'obuntari murungi kuba ntiine kamogo, nyine obumogo bwingi konka nibankunda okundi, mbwenu ninjaguza ndikusiima Ruhanga, abaziire bangye na na banywani bangye. Nitukoraho akantu kakye nk'akaba abeegi, nitukoraho akantu kakye nk'akabeegi mbwenu nkiitwe abari aha kwega, nituba tutiine sente noogyenda na banywani baawe, murye nka ice cream yeah obuntu bukye konka bukubaha, bukukuyamba kujaguza kandi bukakushemeza.